Saare jei mi burdaa yiduki janjum woni saare manga jei woni haa apatmenji mallaa mi wiya cudi-cudi duddi haander bana guda noogas ngam mi yidi min be bandiraabe am pat min wona haa nder kala komoi fuu don wondi be iyaalu mum haa nder saare man.